الشخص الاكثر تاثير فحياتى هو بابا لانه عاش طفوله صعبه جدا و كان بيشتغل وفنفس الوقت كان بيدرس ومع ذلك مقدرش يستسلم وكمل و حب ان هو يكون شخص كويس جدا فالحياه فكان بيشتغل ويدرس مع بعض لحد ما بقى حاجه كبيره اوى فالمستقبل واشتغل شغلانه كويسه جدا و قدر يربيتا ويصرف علينا و كمان جبلنا كل حاجه نفسنا فيها